Ho zɛrɛ zɛrɛ nɛ wa miyɛ ni verosunu nɛ bawe ro telefoni ni cunu mi ma tete abe ni verosunu a sunu nɛ <hesitation> be cururu ma a oni ji ji be cururu ma a oni ji tomu su'ani ame ame ani in mɛ se mu su'ani mɛna ani in mɛ se ame kilera a tunu mu su'ani po ame verosunu tunu abe be cururu mi ni verosunu'i